عشان تثبت برنامج على موبايلك، أول شي إفتح متجر التطبيقات مثل جوجل بلاي أو أبل ستور، بعدين دور عالتطبيق اللي تبيه، إضغط عليه بعدين إضغط على زر التثبيت، إنتظر لين يتم التحميل والتثبيت، وبعدين تجدر تفتحه وتستخدمه بأي شكل من الأشكال.